Poctavehvepouah. topovircohten, pero tiene que ticchiuasqueh paciencia por topeluan por tonamic porque tosiuantotu tosentiroua cateh ticovircohten, pero cachi cuali maticchiuacan paciencia macamo cuali tonicah, macuali toyevarocan ico topiluan ca tonamic, nochi Inon, ca tovecinas, ca nonanah, ca nosehtzin, ca nocniuan, nochi macuali tiyecoh. Matcambiaroca nochi Inon. macamocualani, macamotavielmiqui, para macuali tioh. Porque tla ticualonisquih, titlavelmiquisqueh, inon pus tocohcocosqueh horita miyec tlen ocah para timocohcocosqueh cachi cuali ohcon matyecan uo macamoticualanicah, matcambiarocan nochi, igualmente ihcuac tisiuantotu tipohpohpoqueh, ihcuac yatilamatzitzin oticuahcualonis, o titlahtlapilmiqui, pero maticpatlacan nochi togenio, quenih ticaportarouah, quen nican niyetinimi. Ocachi cuali maticchiuacan paciencia macamoticualanecoh uo inon para matechitacan topeluqueh, nochi cuali ticpatlah togenio noiqui yehuan techita, tonanah cuali yeccac tla tonanah contiento yecac, noyiuqui contentoh catieh, pero tla tejuan ticuahcualanih, noyiuqui sa cuahcualanih, cainahnomehco, ipeluan nochi Inon uo amo vialeriui ocachi matchiuacan, Cuali maticchiuacan paciencia uo cuali nochi quisas.